هفضل يكون عندي القدرة على التحكم في الألات <hesitation> عشان ازود <hesitation> سرعة المروحة مثلا في الصيف أو ان انا <hesitation> ااقيد السخان وانا قاعدة في الصالة مثلا عشان ان انا اقدر استحمى بدل ما اقوم ااقيده بنفسي هيسهل عليا حاجات كتير في الحياة.